Kalau menurut ane mpo hidup tanpa teknologi kita bisa sih mpo hidup gitu yang kita gak bisa hidup tuh kita tanpa oksigen ya mpo gitu kan namanya ya kita manusia tapi cuman balik lagi cuman kita dibilangnya bisa itu kita bisa hidup mpo iya dengan ngada teknologi tapi kita kurang kemajuan perkembangan tapi kita balik lagi ke teknologi kita hanya cuman dibilangnya mempermudah semua muanya dengan adanya teknologi jaman sekarang kan dibilangnya kita mau kita mau belanja kita mau apa enggak perlu udah naik angkot apa naik taksi naik apa dah tinggal mencet klik tuh makanan nyampe ke rumah nah itu teknologi yang canggihnya cuma kalau dibilangnya bantu ini mah ya nggak <hesitation> enggak juga gitu kalau menurut kita mah gitu tetap masih bisa hidup gitu tapi kan dibalik lagi cuma hanya mempermudah teknologi jamannya teknologi ini kita mempermudah semua muanya gitu bukannya kita enggak bisa hidup tanpa teknologi gitu kan balik lagi ya punya babe kita ge dulu zaman teknologi namanya kan dibilangnya kagak ada zaman teknologi ya hidup sampai sekarang sampai ngedein kita gitu kan.